Onre atukunitu nonró chi ndakero kunru lau manzanilla, kutuchi nachingu chi ña'a kenru nono na'a naduva'a onré ho iho nanyukuu nani ndujuan ndakeru tundoro, nakununi tu nonro onré uu njun iho onré xhieto iho onre chi ndakenru uu xhuku vividi vividi, kondute ke ndakenro chida nguu ninru nduu manzanillo nuru tunoro chí ore najiniru chinuru, nukukavaru chinakiniru nakuu van nduru navax ku paxmaa'a nuru nuru kidiru niniro, nindakeru tunurudu chí nguru kukavaru na'a naduu va'a nama tuxtaxma nuru.